Ngom kare ge, foli ngam wange moi tora ge alu range, foli alu moi ge ena ma ija nyagi range bolo u nyagi malofo, dadi so daba ia se foli ngam ge ora moi tora ge ngom so bugo pipi ge, ratu sio ua ge ratu rora, a ge ngom onge wange rimoi tora so kali se ora moi ma due